I ko'u mana'o hana na kanaka a pau i keia mea ina 'a'ole hana ho'okahi kanaka e hana ana na kanaka 'e a'e no laila 'a'ohe pane maika'i 'ai'ole maika'i 'ole no ka mea hana na kanaka apau kela pehea kakou loa'a i ka i'o e 'ai a 'a'ole ia he mea maika'i ko'u mana'o no ka mea kela na holoholona pono kakou i na holoholona i keia ao.